Zao moa ñy mombamombany ñy sakafo <shushes> an'israely añy: -Rozy añy tea raha bakaminy ñy tane ,manahaky anizao ñy karazan-kany matsiro noho ñy raha vita aminy ñy hena ;rozy añy miketriky emisy zao, io ñy hany malaza amindrozy añy ;fampiasan-drozy poavra ,ñy tongolo ,ñy ranon-tsoha ,rezay ñy fatetiky fampiasan-drozy añy <shushes> ;fafel io paty vita aminy ñy tsaramaso voatotoky ,ñy legimy ,ñy hena ,ñy menakin-drozy añy fa menaky fa vitan-drozy añy avao.